انا الحقيقة اهم حاجة نحب نعملها فالعطلة هي انو نرتاح نرتاح نرڨد بالڨدا نخرج مع صحابي نخرج مع عايلتي نكمل العباد نعمل سبور نتمى شويا فطبيعة نمشي نحاول نكونيكتي مع طبيعة نجرب تجربة جديدة